Eh! Samby mana ty tsirony ty divay io. Ze karaza divay iaby iaby zany samy mana ty tsirony. Fe tsy haiko hoe amy fomba manao akory fa mety hoe amy ty fomba nanamboarandrozy azy vasa na ty fomba fitehirizandrozy azy tany mampiraha azy io. Satria araky nivolaniko teo iny, zaho tsy de mino divay loatsy aho, zaho tsy mpino divay zao aho fa raha hafa ro inomiko. Zao o.